Mahabotsibotsy ahy gn raha gn tsarainy teo. <noise> Laha hanao zao tsaraiko hoe amboa maty hanao na hopaiko am Endrinao anao. Iao amin'io tsy nagnino anao; da o mety aminao zay?